Ny fomba fipasohana pataloha ao amin'ny lafy ratsiny no pasohina pasohana voalohany de atomboka amin'ilay tongony anaky roa misaraka iny zay vao makeny amin'ny valahany, raha ohatra izy ka pataloha velon-drirana de rehefa mitsotra tsara avokoa izy rehetra vao velominao ny riranay, izany hoe raisinao de ataonao mifandipatra hivoahan'ilay rirany de pasohana tsara manaraka an'iny.